Kipõabi om väega tähtsä asi. Kuq inemisel om iks suur hädä käeh ja naid om vaja viiäq väega, väega ruttu haiglahe, sis om tähtsä, et olnu üts auto, kiä saa naid viiäq nii ruttu, ku võimalik.